Savatam tak tu zaan lama antuak trina antil eitur zongin tu tuan savadan ajen andang lam zog na ati lang trina ani. Tungzi nga pakatu muu ania, muu tu an miti achayem ema, an <hesitation> zaan timka rapo an mitafia antil <hesitation> eitur man nan ati ol <hesitation> sampabok ani. Tuan muu hii antuak hian thom neila win antuak tiama, tu tuan an zugman tur ramsa emo, savadan te tuan an lau syad lau, vangin an muu tuan ol samdewin an lau man thei ani. Tuan muu <hesitation> hii an beng po achayem ema, an beng <hesitation> mangin zaan na tuan timka rapo tuan, an beng mang tuan an man patei bok ani. Tuan an mui tepo hii achayem ema, tu tuan ta ol sam nan, an mang trina ni. Savadan <hesitation> lama tuak trina hii, muu lau po adang atam mea, at an tilpoi mo bertsu, an mit, an beng le thom neila wan thot hei ani.